Waaw jaan fii bu ñu ko gisee dañu koy rey mun na <noise> yoot ñëw ba yéeg du la yëg doo ko yëg mu gaañ la walla leneen dem. Rabi àll yi nag li ñuy wax njomboor lu ñu ko wax njomboor mooy lëg loolu de muus na, gaaw na, amul doole, rab yu ko ëpp doole rek ñoo nekk si àll bi, te moom si àll bi la ne, kon bu muusut, gaawut rab yi dañ koy toroxal, moo tax mu muus, mu gaaw. Li ñu wax muus tamit si ñànku ñànku muus si kër boobu tamit muus na, mun na yoo, gaaw na day jàpp même jaan, lii de xam naa ko. Waaye picc tamit picc picc lu am xel la parce que xoolal bu nawet jotee fii si afrique dañuy dem ut ñax bu tooy ñu ràbb néeg, nen foofu, yàlla bi buy taw du tooy doomam du tooy, kooku yàlla may na ko xel, mais xoolal bukki bi amul néeg, gaynde bi amul néeg. Bon, waaye xoolal rab bi ñuy wax xujox am na pax bu muy dugg ci biir garab gi. Rab bi ñuy wax jaxar jaxar am na pax, waaye xoolal mbaam bi ak fas bi <noise> amuñu xel munuñu defar néeg, waaye rab yii yëpp mun nañu defar néeg. Kon xel lu am solo la si <hesitation> lu ne, picc mun na defar néeg, jaan mun na defar néeg day gas, kodda day dëkk si biir pax yi. Kon xoolal gaynde ak bukki nuñ tolloo waaye munuñ defar néeg parce que amuñ xel doole lañuy doxee te doole yorut réew de xel mooy yore réew. <noise> Kon ñun il faut tubaab yi ñu topp si tubaab yi parce que moo ñu ëpp xel ëpp ñu xam-xam <noise> loolu lu ñuy nangu la <noise> waaw loolu lu ñuy nangu la, ñoo ñu ëpp xel, ñoo ñu ëpp xam-xam, ñoo ñu ëpp matériels, il faut ñun ñu <noise> nangul leen <noise> waaye ñun tamit nag alhamdulilah.